मि आमतौर पर पांच से छ घंटा रात मा से पांदू किलेकी मी मा बहुत सारू काम हूंदू विशेषज्ञों द्वारा त यू मने जांदू की आठ से नौ घंटा नींद लीण जरूरी हूंदू शरीर और दिमाग फिट रैंदू।